ͻnam dɛ aberbiara yɛtaa nya aserafo wͻ hɛn efiefi no ntsi, ho hia paa dɛ yebedzi hɛn fie nyi. Ntsi ͻyɛ adwen pa dɛ enya dɛ epɛ dɛ idzi wo fie nyi. Na dza mosusu ama wo nye dɛ, aberbiara no, <noise> sɛ efa biribi fi beebi dze yɛ adze a, iwie a na edze adzekor no akͻto hͻ. Hwɛ dɛ nwura na ndzɛmba basabasa biara nndeda beebiara gyangyan. Na aberbiara hwɛ dɛ wo fie bedzi nyi.